Jää mý töö, ajia’ro ä’ xa mo lɇ e dse lí kiä’ my töö, talýn ÿ’ éédsa kiä’ ka fy üü, tá e kié náá’ jy e xa kää kié’ dsa ta xí jy jmýý’ jy, jmý’ kiéé’ <hesitation> jmý’ kié’ ráá’, jmý’ kié’ nýý’, ta ekie náá’ jmý’ ba <hesitation> ba e éé’ tá’ kiä’ my töö jia ‘my’n xa mm <hesitation> xa ‘myn kie’ mó e dseli kiä’, e talyn ee’ dsa kiä’ ý ba ‘néé’.